Fomba fagnadiovagnao taratranao alaigna ranon-tsavony apiripiritsika aminazy ake vake maloha izy vakeo fafagnao amina lamba. Izy avake koa fa magnala, magna, magnamaigny azy igny anao angalanao gazety na taratasy, fafagnao amina gazety na taratasy izy aveo maigny. Madio tsara izy aminjay.